<noise> वैसे ते फोन के इस्तेमाल जेतना कम हो सके ओतना कम करेके चाही काहे कि ए ज्यादा इस्तेमाल कइले से आँख के भी बुरा <hesitation> असर डारेला अउर शरीर पे भी एकर दुष्प्रभाव देखे के मिलेला। पर जहाँ तक बात बा कि हम कतना देर <hesitation> अपन फोन देखिला या कब कब अपन फोन उठईला ते हम ए बतावल चाहब कि अबहिं ले हमरे लगे फोनवे नहीं बा काहेकि जब कवनो काम पड़ेला ते हम अपने दीदी के फोन लेके उ काम के पूरा कइ देइला। <noise> ओकरे बाद हम फोन पे ज्यादा समय बितावल पसंद नहीं करिला। एह नाते अबहिं ले हमरे पास एक्को फोन नहीं बा। और फोन <hesitation> उठावे के जहाँ तक बात बा शायद तीन से चार बार हम अपने दीदी के फोन उठा लेत होब। <noise> एसे ढेर हम फोन के समय नहीं देइला। हमरे अंदाजा से चार से पाँच बार से ज्यादा <noise> हम फोन नहीं उठइला।